Koina maive anuk me ia ot ma nung minombo melet tar ma va nanatung, akeke ap a talik nunuk ma va nanatung. Are nangandi mep a taem a tue tupere lar uranatung dia van ap dia artovo, a taem dia van dia artovo amombo tar me dia aning, aning i artovo mungo me dia, atia bisek ap ning tar ia greid naen ap aning tar ia greid ten. A taem a mombo manu dia artovo tuaka, pai dia las yia ika a taem amombo ma nundia artovo mep ta ra kilala kiti ia greid ten, are nangadi mep kiri pet kurue anuna artovo. Iartovo pika ka manuna na manuna maks kiri pet kurkur ruan, a taem ningo umbap a tatur, a wa kal pa i wangorit na ke kati. A taem a lo pa anuna na ripot na artovo ava tangai tar tauri, aravate mep, uran kondi kiri koina amaingan tar va ta lilikun malet urep ia ot ma nuknuking, a maingan tur mua talik mua ta pit kurue numua artovo urep mua kang amombo tar mua me namur. A maingan tar mua rap mua ta pit kurue na artovo, kir lar mep tar dala kul pa a mnatoto ap na mani dia vole. <hesitation> a maingan tar na mani ionga di tul tar ma artovo ia ta <hesitation> pit apange ta kona vuaina ma numua artovo. Io a tatur pa a ravatei tar i ripit melet urep manung kine ap manung minombo me dia amaingan taur dia ta tole pa alura kona ngir kona wok ot. A mombo tar kati ma balana lar kati <hesitation> ma wod kiti ake ono arei nangadi mep kira liong lala la tole al ngirngir al ngirngir na papalum nangadi vunang'a? Tarai kir la re lelai artovo mep a ngir na pakana. A taem a ke tar kati ap a ka tar vua lilivan ma bale na matanitu ap a taem are murmur a bale. <hesitation> matanitu arei nangandi mep nung lar <hesitation> a kona tarai pika, a tarai miti malar kirla ongor tar ma natnat ma artovo tar la lo tar pa ia koko na va la ionge la tole na ngir ngir na papalum lake kati a taem a keke, kira mombo melet tar angir, nung ngir na nuknuk, aving tari ka tar ura natung tar dia van dia artovo tar diat ai a taem are a pai dia kiri pet kurue nuna artovo, ava purum mele pai tari <hesitation> kuapurum pai tar dia ongor dia tur arivung dia ongor tar dia, <hesitation> dia rap diar lulu. Tar diarap dia re argiliane dia tar amur lik dia ta. Ia papalum ia artovo kaule ma luana ininge taur dia rap maning ka klas tar ia koina tar dia rap dia ongor ai apet. Urep ma nunuking manung minombo amaingan tar dia van dia artovo tar iau kir tar melet apopoko melet kir lar melet tar ame. Taur akeke ka amaingan tar dia kalakam dia balaure ia. Anung ngir na nuknuk amaingan taur dia artovo pa dia lopa minatoto diavot dia vapapalum i, dia vatur alura kumbe dia. Dia maravut a milaot afamily ap dia maravut alar ap dia maravut malet a kominiti. Urep arei nangadi mep kati ma kominiti kiral kona, kir alava kona matoto name. Ataem tara katar vua ma bale na matanitu. are atalik keke atalik re iong na <hesitation> iong na barkokono ananatu la lavok, are la la mal apal lakul akar, a talik nuknuk tar ia ono naronge. Ai ataem a tuatar akakaina amombo tar menam maks ni ura natlik. akakaina vadekdek tar ma artovo urep amaingan tar dia ono artovo dia lopa lura kona dekdek na papalum tar dia lilikun ap dia maravut mila kati ma komuniti, ap dia lilikun ap dia maravut a tarai, <noise> maravut atarai la ben a tarai tarla rap la vot aninga mangana leval. <noise> io tar aot ongongor tar ura natung tar dia, ka ma ninga natung ningang avaina lik ivok anumoka maninga sto, ivok anumoka rena kongkong. Angir na nuknuking tar ata ben melet pai tar iata artovo urep. Anuna artovo kiriot rap. tuka apakana bung ia mat, artovo ia rap. Kondi lar akeke ap a nuknuk tara ta ben malet pai, tar ia ta kontiniu malet ma artovo. Urep ataem ot a lanlan, aot maingan taur are rap pauk la lavok. Lavan ma artovo, la rap la vok, la tole al kokona papalum tar naronge ia koina. Kirtar anure la naronge, lar ma nung ngir na nginarau tar akeke atultul tar ka nung nilaun me vananatung ap anurnur mep va nanatung ionge atultul tar anilaun mela, anurnur mep lata tole ot al kokona papalum. Kir ma nikoina ma nungi kium anung laen, mep anungi kiumane mep lar mila barkokono, tamal, nina tarai rap. Tarla ionga la mungo ben dala kati ma nundala lar ma liong al mangana papalum nangandi, urep are dalaot kir dalaot, kir dalaot tavua. Vunang dala miti a minatoto ilou me dala. Lamitume va tatatuna, aminatoto i hai mela pi dala ilou, taur dala ta pa ongor tar va natnat lar ia ot ongor tar va nanatung tar la ta van ma artovo urep, kirta nuknuk mela. Ionga lar anuk nuk mela, iong atalik keke anuknuk. Tar kir bule tara ap are nure la. tamal aongongor tar dia ma artovo ma nikoina nundiai me namur tar namur dia artovo dia vot, diot dia balaure nundia, dia balaure nundia na famili me namur. Kir iau, mua mat pa ap diata kelkel malet pa, ataem ot kondi akona niurek atul tari dia, dia dia lo pai diavan dia artovo. Manundia na papalum nundia namaks ma dia vot maren, kir dia pet kuruan atalik lingur, ap atalik lingur ake nunuk atalik lar, luluai amainge ura natung a tul tar dia mena bale nakum tar, naronge dia pet kurue nundia artovo ma nikoina me nundiai me namur ap anikoina, ap a nikoina nina tarai me namur. urep a mombo tar kati, arei nangandi mep, kiralava kokona va me la vot aloya, lar la vot nangandi, tamal. Aitar aongongor tar ura natung tar taninga mangana minombo tar na dia pet dia pet dia pet nundia artovo, ap apakana bung mep dia vot pote pa akona minombo me dia. mep dia poropte pa ta kona nundia mep akona taem taur dia io a gugu. Pi kondi ot aot ongor tar ka ma tultar dia tar a artovo, ap anurnur mep aluluai ka, ia maravut dia ma nundia artovo. Urep arei nangadi mep a urkia i mama vot atinge ma kine na, kine na barkokono. Aurkia ia vot na natlik ia van ma artovo, aurkia ia vot ma natlik ma minatoto ia vot, ia kia a balana lar nangandi. Ioanukme ia ot manung kine <noise> me mila abarkokono aot ongongor tar va nanatung ma artovo. Ko ma ninga natung a vaina lik aot maingan tara vapurum malet mitue va mena kongkong <hesitation> iomoka la voke, tar ia ta lilikun malet meta pepe apa pakan malet nuna artovo. Larmanung minombo, amaingan tar la ta van rap ma artovo tar naronge kirta hevi kirta, kirta ah malet vunang vanatnat rap diongor tar la maartovo ma ni koina <noise> ninalar. Io koina maive anuk ika lar avatung ap a nurnur mep va natnat ionga dala ongor tar la ma artovo, la ka ionge la pukue nudala lar kati. La ka iongai la pukue nudala lar kati na dala ongor tar la ma artovo. La ka ionga la lo apange al kokona <hesitation> urmangit mia ma matanitu tar kuti ma lar. Ma matanitu kiri re lelai dala, ma natlik ininge da ongor tari ma artovo, ininga ia re lelai dala vunang, i miti ikakairanai komoi me dala. Akakairanai oi van ma artovo ilar daladala kakai ranei. Inunure na linge dala kati ma bala nalar. Anatlik miti ma balanalar, anatlik ike vakuku dala ta ongor tari ma artovo, urep anatlik ininge ningang ia maravut dala kati ma balanalar, ininga ia re ure dala, inunure argilianai dala kati ma balana lar. Nungir na minombo, aot maingan tar taning anatung iatole pa ta ngirna papalum. Urep ma ia tar lo tar i kuti ma mangana taem narit, io vananatu dala mep vananatu dala la tolo pai, la lotari ma mangana minobo nangadi. Ma nung nurnur a nurnur mep, ta ninga natum mep a lura natum dia ta lo tar dala vua me ta manga na minobo ningang ingdala mamaingan tor dala rap, dala keke ap dala mombo naronge. Dala ururek na ronge, dala vat vatung a mangit takana minobo ka. Ionge inga maingan <noise> tor dala ke <noise> ap dala ren. Koina taur a niurek na varavaragat kiti lar a vatung i, ma nung minobo ma va nanatung lar ninga a maingan tar, dala rapa ning ka minobo me va nanatu dala, kaka dala nure va nanatu dala la raon vak vakuku kati ma lar. Dala nure la ma artovo tar manu dala ni koina me dala rap. I lar ia ot, me ia ot mula rere ia keke a talik nunuk. Ma kumbang ma nung minobo ma kubang. A maingan tar a borbor me ta mangana pal lar, tar a kubang a ta varap kuruai. Taem a varap a kubang, a maingan tar a mari. Martar a kubang. Mar tari mana ta teng. ana ta pal. Lar ana ta pal. ana pal a kubang ininge a mal tar i arap. A na teng a vungtari, mitinge a mar i manata nung manga na minobo, a maingan tar a ta kula nung ta kar. Vunang a maingan nangadi mep tar vananatung la ta re pa dekdeking a vung a pange tari. Mitinge a taem ia a nung a nung a nung mina toto i tuk tar kati. Mep ia kabule lar a a <hesitation> a lo na kong ap enang dia ongor tar ia ma artovo ananatung la to lopai la la pakana i, tarme namur nunila na kin, kir la poro po teta hevi ap ta problem. Anuk i ka ionge ap koina maive.